ما نعرفش ما خمتش أني نفقد حاجة فيهم بحضرهم أزوز نعم أما إذا كان باش يكون تام خيار تكون نفقد السمع لنحس لي البصر ياسر أعم أني نشوف ونشوف لي مقابلني خير من أني نسمع من غير ما نشوف نحب نستمتع باللي داير بي ننجم نفهم ونشوف ومن نجمش نفهم ون... يعني ما نسمعش ونشوف خير.